No sis om vaia sääntsit suuri laivo, kohe saa hulga inemiisi pääle pandaq ja või-ollaq mõnõ laiva pääl andnuq esiki maad harriq, ku väega suur laiv om. Aga no selge om tuu, et sis nuuq inemiseq, kes ommaq tuu kõik üle elänüq, noist saavaq kalatoidulisõq ja vetika toidulisõq ja elo om üldsiselt peris, peris keerolinõ.